сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елу екінші эпизод
бүгін біз батылдық пен батырлық жайлы сөйлесеміз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
сонымен тамаша жыл подкастына тағы да қош келдіңіздер дегім келеді
және әдет бойынша егер де сіз ең алғаш рет тыңдап отырсаңыз келгеніңізге көп көп рахмет
және қош келдіңіз
егер ұнап жатса онда бізбен бірге қалуыңызға есік ашық
иә ғой қымбатты тұрақты тыңдармандар
және де мен қымбатты тұрақты тыңдармандарыма рахмет айтқым келеді
сіздер болмасаңыздар подкастым болмас еді
сонымен бастайық онда
сіздің өмірдің қандай белесінде нүктесінде екеніңізді білмеймін
бүгін күніңіздің қалай басталғаны жайлы да хабарсызбын
бәлкім қазір жеңістің дәмін татып масаттанып отырған боларсыз
ал бәлкім ойланып керісінше мазасызданып жүрген шығарсыз
мүмкін көңіліңіз қалып бүкіл әлемге назыңыз бар болар
ештеңе қозғалмастай тоқтап қалса таңертең әзер оянсаңыз ынтаңыз болмай энергияңыз таусылса бәрінің артында қалып шаң жұтқандай болсаңыз немесе жай ғана шаршап қалсаңыз
біздің ішімізде бізді алға қарай қозғалтар бізді көтерер біздің өмірімізді өзгертер бір қасиет бар
егер керісінше бақытты ішіңіз қуанышқа толы ынтаңыз таудай болса онда бар жетістігіңізді одан әрі еселейтін өзіңізге сенімділігіңізді одан сайын арттыратын болашағыңызды одан сайын көркемдейтін бір қасиет бар
өмірдің қандай белесінде нүктесінде болсаңыз да батыл болыңыз
батылдықтың біз үшін маңызы өте жоғары
себебі біз есейе түскен сайын оны керек ете түсеміз
кішкентай кезіміздегі арманшылдық жастық максимализм ақырындап сирей бастайды
сөйтіп біз өз ішімізде күмән белгісіздік сансыз сұрақтарды сезе бастаймыз
біздің миымыз өзімізді қорғағысы келеді
себебі батыл болу ол қымбат тұратын әлсіздік
соңында бәрінен айырылып қалу жеңілу ұят болып қалу сондай жаман сезім
ал бірақ дәл сондай жағдайларда батылдық біздің ішімізде ояна бастайды
батылдық ол ерекше қаһармандық істер емес
ол тек қана жаудың оқ жаудырар машинасын денеңмен жауып өз жаныңды беру емес
ол біздің күнделікті күрестеріміз
батылдық басымыздан өтіп жатқан оқиғаларға қарамастан сол қиындық деген монстрлармен шайқасу
бүгін белгісіз көрінген бірақ алыста мыңдалаған тамаша күндерге иә деп жауап беру
бұл өмірді батылдықпен батырлықпен сүру
әр күні кішкентай істер арқылы өзіңнің ең жақсы нұсқаңды жасау
бұл әрбір күні дұрыс таңдау жасап батыр да батыл тұлғамызды жасауға талпыну
батырлық өзіміз үйренген комфортқа жоқ деу және жаңа деңгейге өту
біз сол арқылы қорқынышқа қарсылығымызды білдіреміз
сол арқылы қорқынышты жеңеміз
батылдық өзіңнің ішкі түйсігіңді тыңдау
және оның нұсқаған жеріне жүру
сіз кімсіз
және кім болып келе жатырсыз
біздің күнделікті қадамдарымыз біздің кім екенімізді анықтайды
біздің батылдық қасиеттерімізді бойымызға дарытады
әрине күнделікті істер теледидардағыдай әдемі және тез болмауы мүмкін
біздің кішкентай қадамдарымыз кішкентай жеңістерімізді ешкім байқамауы да елемеуі де мүмкін
бірақ шын айтамын ол шыдауға күтуге күресуге тұрады
өзіңе ұнамайтын істерден қатынастардан оқиғалардан бас тарту комфорт зонаңнан шығу өзіңді жаңа ортаға түсіру өзің армандаған істермен әйтеуір дегенде айналыса бастау ол ақталатын батылдық істері
бұл қадамдарды жасау барысында біз батылдықтың оңай іс емес екенін оның арзан емес екенін түсінеміз
батылдық бізді қорқыныш билегенде өзімізді әлсіз сезінгенде келеді
сол кезде ол бізге керек те болады
ішкі түйсігімізді тыңдап өзіміздің менімізді табуға тырысайық
одан кейін сол жолында батыр да батыл да болайық
айтатын сөзді жасырмай қорықпай дәл осы мезетте айтайық
істеу керек істерді ертеңге қалдыра бермей қорықпай дәл қазір істейік
қорқынышымызға қарағанда батылдығымыз көбірек болғанда батырлық бүкіл денемізді билей бастағанда өзіміздің жоғарырақ және жақсырақ нұсқамызға жақындай түсеміз
өзіміздің батырлық емес қасиеттерімізден туындайтын әттең ай деген сәттерімізге қарағанда батырлығымыздың арқасында жеткен тамаша күндеріміз көп болғай
сонымен бүгінгі подкастты осы жерден тәмамдаймыз
соңына дейін тыңдағандарыңызға өте үлкен рахмет
және де подкастты әдеттегідей аплстор немесе плеймаркеттен подкаст қосымшасын көшіріп сол жерден тыңдауларыңызға кеңес беремін
сонымен қатар вка инстаграм фейсбук әлеуметтік желілерінен тамаша жыл ды тауып сол жерден тағы да қосымша ақпараттар алыңыздар
кездескенше
көп рахмет тыңдағандарыңызға